نفضل واخا الوظيفة تكون الراتب ديالها أقل ولكن نكون كنبغيها على دك لي يكون الراتب ديالها عالي ولكن مكنبغيهاش لأن أهم حاجة في العمل هو تكون كدير شي حاجة كتبغيها، فهي كتسهل عليك بزاف ديال المأموريات ومن بينها مصاعب الحياة عموما.